ba biaza cruru mibini a we vɛsi mu ɲui wa bon oyi ro oma dɛ ba biazaso ba bɛ'a bianɛ ci da ma bun <hesitation> lɛ baro lo grɛ grɛbu lɛ grɛb ba yan mibin le zakana nu'ar le zakana nu'ar ho yan mibin ba ɛskargora ba yan mibin ba zeri zeridera ba zeridera mibin ba arɛɲe yan arɛɲera ba yan mibin ma lɛ bawe ro le lezar-zezikri ba yan mibin a we vɛsi mu ɲu ɲusin <hesitation> tomu a hamarobe mɛ ba biaso cruru o vɛ ji aba cruru mibini a bɛ a ci ba bɛ ci sese ba bɛ'a bianɛ buha'a kwa